ⵜɨⵅⴻⵅⴻⵜⵏɨ ɨⴷɛⴳⵀⴻ ɨ ⴷɪⴳⴰⵏ, ɨ ⴷɛⵔⴻⵜ ⵏⵉvⵏɨ ⵏɨ ɨⵏⴳⵀⴻⵎ ɨⵔⴻⵜ ɇⴻⵎ ɨ ɨ ɨ ɨⴷɛⴳⵀⵜⵏɨ ɨ ⴷɛⴳⵀⵜⵏɨ ɨ ⴷɑⵔⴻⵜ ⵏɨ ɨ ⵏⵉⵏ ɨⵏⴳæⵎ ɨⵔⴻⵜ ɨ ⵎⵡⴰⵙⴻ ⴰⵇⴻⵜ ⵏɨ ɨ ⴷɨ ɨ ɨⴷɨ ɨⴷɨ ɨ ⵜɨ ɨ ɨ ɨ ɨ ⵜɨ ɨ ɨ ɨ ɨ ɨ ɨ ɨ ɨ ɨ ɨ ɨ ɨ ɨ ɨ ɨ.